Kimmähe om egäsugutsidõ töie automatisiirmine väega kasulik kõigilõ firmadõlõ, aga sääl tulõ ka mõtõldaq, et mis hetkel ületäs tuu tuutminõ inemiisi arvo, kiä tuud saavaq ostaq, selle et ku sa asõndat kõik tüütäjäq robotiõga, sis ei olõq jo inemiisil sissetulõkut, midä kulutaq naidõ tuutidõ pääle.